افضل اني امتلك طاه شخصي، لان الطهو يحتاج وقت وجهد كبير، و-ولا يجعلني ان <hesitation> ان طهيت طعامي فما استمتع بالوجبه مثل لما اكلها وهي جاهزة، وكمان انه بيستغل لي الوقت اكثر واقدر احقق انجازات اكثر.